Seesi kaa ko warata e hakkille neɗɗo kaa yo jooɗeede: mawɗo makko, pamaro makko, njanndi makko, mana makko. Ɗun kaa fuu ana waawi warde e hakkille neɗɗo. Jonkaa seesiiji du hono nokeewiri nooneeji ana anndiraa ni. <hesitation> A tawan kulle kuurɗe ana hen.